Namo ge, maku macarita ge ene yo gahi oli, gahi oli ge la ma dagilom ge ma baso la soro ino solom ena, rasi ena ma ghi oli kagena tora